Kultura argjentinase është e famshme për tangon, një valle plot pasion që ka origjinën në Buenos Aires. Gjithashtu, futbolli është një pjesë integrale e jetës së përditshme, me ekipe si Boca Juniors dhe River Plate që ndiqen me shumë entuziazëm nga tifozët.